Eku suka minan bejuh de uhh kedek, lepas sien, boleh matching dengan simua jenis seluar dengan kaler. Eku kaik kisah mung enih jenis kain sien, yang penting ne matching dengan semua jenis, seluar de tinan eku.

Pimain da bina'in bala anak da komuniti amik sien mah main badminton. Aduh da main buru' dengan bala ne suka mamuh da tipen. Aduh da mancing. Bala ne suka lagik uhh papu nduh sungi, bala ne, bala ne papu nduh sungi, lepas sen bala ne masang tanjuk nan bala ne nakup ikan.

uhh banca music da paling aku suka ialah lagu K-pop dangan lagu de relax meng lagu Bruno Mars sien lah. uhh

Ok pimpenu aku lemak aku ndek mawah ndek laut danu atau sungi, aku ngeban ahi bala dingan aku lepas sien aku jalan sama dengan bala ne aseng aku mine birangen ngin aku dapat birubi ndek laut atau danu lagipun dak da mung dak kuan inya semua, dak danu atau sungi kita dapat aaa kita dapat tenang aseng kita dengan kita ngirasa ripu aseng lemak kita tebuk pemandangan dak timengen dengan dak tenang.

uhh de negara mik, uhh bisnes tik senang, sebab ne, berbagai cara, and than edeh kemudahan de jugon bala kementerian, kerajaan deg emik, untuk dadeg emik, melanjutkan, bisnes emik, cuntoh ne de kampung mung aktiviti uhh pertanian, puruh pedi, puruh lada bihis, lada budak, dengan sawit, and than lah, thank you.

Tampat da nehen da karan aku mawah gain. Sien mah de Kampung ranchan, sien mah kampung amang ku, aku silalu gain ngin ain adeh tipen dangan tipen ne mene terep. Da ain ami silalu mamuh, ami mancing, ami papu dangan ami biranang in.

Banca music da paling suka aku sien mah lagu da Lagu da slow da sedih ngin ne dapat ngirimpu aseng aku uhh selain masu sien uhh aku suka kidingah kidingah lagu da sedih nan ku ngawang ngin kadang kadang lama aku untiyan turang jawa tayung ku. Aku kidingah lagu da sedih nan ku pirimpu aseng ku dangan nan ku nganang adep ku.

Aku nyaga tibuk aku...aku iti seh supaya ne sentiasa sihat aku silalu lama aku neg kerja neg tempat kerja ku aku jalan kakak dangan kadang kadang wang lambat andu aku bijoging dangan bala dingan aku da bangih pantai ngin aku kiraja da bangih pantai dangan aku maan kayuh naan da sihat dangan ngajah catur da mene.

Cuaca dak binua ami uhh silalu bitukar, uhh contoh ne wang musim peras dengan musim hujan. uhh... biasa ne musim peras ti uhh... tuda sewa pas sien wang musim ujan biasa ne uhh pengan sewa.

Ekuk paling suka warna pink, ngin eku, ngin eku, abih pimikir eku warna pink sien, warna de lembut dengan bebi de beteh eku. Selain mesu sien warna pink tik, uhh mung ne nyugon pinyenang dadeg aseng kuk, ngin, warna pink tik, warna de menek-menek lembut.

Dak abih pikir aku aaa AI buleh tinan dak abih pimudip kita tiap andu, ne akan nulung kita ngundah simua kerja lebih lagi iti nek dunia moh makin maju dengan kita pun puan semua anih dak dunia ti kita minan teknologi dengan, dengan adeh nek wujid AI ti kita ne dapat aaa nulung pimudip kita dengan ne muka bateh bala inya tuuh dengan nek kita aaa menunjukkan mung anih AI ti dalam kehidupan kita.

Anih da narap akuk pasal anak anak akuk, akuk ngarap bala ne jadi anak da biguna da pimudip bala amik da tuuh ti dengan akuk ngarap bala ne sentiasa ngingat dengan ngenang jasa andu amang ne da mbuh bahas ne dengan ne kai ne kambut asal usul ne. Dengan sentiasa ngigat amik semua.

Cara ku nyaga tibu ku ialah aku maan uhh skurang kurang ne uhh taruh kali indi anu pas en rimpas ku maan en dalam ku ngunah aktiviti bersenam wang meh lambat anu pas en bingare ku akan bees dalam mahi jam indi anu kaik buleh kurang meng sien lah supaya aku dapat uhh mengekalkan tubuh badan da sihat dangan sentiasa active la tiap hari tiap andu.

Skulah da nehen tampat ami mende ti mene timengen sabab skulah da ati pajin dog tundah dangan ditubuhkan Jadi bala anak inya da skulah ati ne kebanyakkan ne masu kampung Kampung da sindek dangan tampat sien. Da kampung ami adeh da area daerah ami adeh dalam simuhung rimeh Kampung jadi Indi skulah ti ne akan mengumpulkan simuhung rimeh buah Kampung ti dangan da abih da abih sikulah sien ne ahi macam bang bangsa dangan bahasa bala ne nyanda.

Kayuh da ngancak aku stress da kerja aku bila bilajar atau hobi, lama kerja aku stress Wang adeh inya nyalah nyalah kerja aku dangan selalu Nyanda biek pasal aku da tampat kerja. Kayuh sien mada aku sentiasa bipikir anih salah da tunah aku dangan anih da tunah aku sien mene salah walaupun kayuh da tunah aku sien smene ne batul tapi adeh inya da biek aseng ne, ne akan ngunah crita biek pasal aku neg inya da beken.

Kayuh atau bunga da mbuh ku tebuk dalam minggu tik, si'en mah akuk menu menu suka tebuk muto,[uhh] jenama Mini Cooper. Dalam minngu tik akuk aduh muh tebuk dalam rimuh ke enum uhh banca muto si'en da atik. Dengan asung menu' kuk ripu tebuk ne ngin muto si'en muto da paling akuk minat tebuk ne. Dengan muto si'en, uhh dengan tebuk muto si'en kuk rasa akuk perlu bekerja besungguh sungguh untuk kuk dapat ngumit muto si'en sebagai aset akuk dengan akuk ngarap akuk dapat mencapai ne.

Pimaan da sihat uhh sien mah pimaan ngajah piramid segi taruh da piluah KKM dadeg kita...jadi uhh dalam kayuh naan kita sien ne mesti adeh protein, lemak, dangan kar...karbohidrat...meng sungkoi kita kaii buleh maan ne labih ngin da abih sungkoi sien ne adeh uhh glukosa jadi kita perlu panai panai bijaga meng anih ngumit kuantiti da sipatut ne aba mina rangka bateh...ngumit ne ahi tapi adep kaii maan ne.

Sistem da mene paguh da jugon perintah neg bala rakyat. Biasa ne perintah ti nyugon uhh Meng bantuan. Bantuan perubatan bala urik pas en bantuan pertanian meng bala hmm baja, bala racun dadeg uhh bala rakyat. Menjalankan activity pertanian da kampung Meng puruh bala kayuh pedoi, bala lada, sawit pas en adeh lagih bala de uhh ngunah activity meng activity peruncitan, muka kade, muka kade secara kecil.

Iti ne, aa..cuaca da tempat ami, ne kai'k tetap. Ne kadang kadang ne babi, kadang kadang ne paras, kadang kadang ujan. Kadang kadang ne guntur, kilat bisabung, dengan menu menu cuaca ti kai'k ne, kai'k ne tetap. Jadi, ami semua perlu, perlu sentiasa nyidia adup ami menghadapi anih cuaca da akan mandug da ati.

Sukan da suka ku tubek ne mung sukan bola jaring sebab aku uhh pemain bola jaring skulah and then aku pun suka tubek bala ne supaya aku dapat uhh ngumit skill anih da skill tinan bala ne pemain pemain negara pas en ku suka tubek game pertandingan badminton mung Lee Chong Wei ku suka cara ne bermain da gelanggang and then dangan cara en ne memberikan ne nyugon semangat neg aku supaya ku buleh teruskan sukan da minat ku.

Kan nuh nyiken pasal aku daras main handphone kah kaii, aku misia da daras main handphone, ngin aku jenis da kaii tentu tubek tv jadi aku sentiasa ngirubi handphone aku lah aku anyap ngunah anih anih. Mung biasa nuh itn nuh aku mh bekerja, jadi lema aku marik masu kerja muh ku ngunah bala kerja ramin, aku nguleng da tilam ku sambil aku ngicas tilipon aku, aku main telefon sampe bateh ku rak beus. Kan kaii bateh kalat ngan kaii nuh rak beus. So aku memang suka main handphone.

Mawah da paling ku suka ne da...da ramin adep ku ngin aku ripu nganai da ramin aku dangan mamba ku ngin bagi aku mamba sien mah uhh pingkuat aku dangan ne...ne merupakan sumber gembira ku dangan aseng aku mene ripu lama aku bikumpul dangan mamba aku.

Da kampung ami aduh ahi, uhh kai kira ne taap da bauh atau taap da ngamin ne. Masih aduh ami da ngundah uhh tanda'k batan asal. Jadi lama'k ami'k bigawai, ami'k biasa ne main gong, dengan gong sien, inya tuuh da kampung sien akan ngajar inya da ungo'd untuk main musik sien supaya musik ti', ne kai'k biragan mun sien saja. So, wang bala ne ngajar bala ti, musik ti' dapat dikekalkan sampei ami tuuh iju'.

Panu da suka akuk ialah dawe, dawe ilu' gureng. First ne akuk akan ngumit dawe ilu en. Lepas en, akuk kopok tayu dawe ilu en. Pas sen kusuk kuk dengan gulok dengan umon supaya ne hancur. Kai lah hancur binak. Pas en, mbuh kuk uhh nyuci birasi dawe ilu en, kuk napis umon ne tayu sibayuh kuk ngureng ne. Ngureng bala bawang, bala pusuk dengan telok. Mbuh sen gureng kuk abih kuali. Pajin kuk uhh kudog dawe ilu abih kuali en. Pas en akuk akan kudog umon icuk mah. Pajin kudog gulok, kudog bicin da abih masakan muk en. Kalau mujk rak kudog pati ayam pun buleh lagi ne. Supaya ne rasa uhh kai ne rasa padek binak. Pas en muk gureng gureng uhh tambah mon sikit lagik.

Manih bada aku mikir rangit biru, ngin lamak aku tebek neg sambu, aku tebek rangit sien warna biru, jadi dalam pemikiran aku, kan rangit sien biru maksud ne andu sien paguh, tapi kalau, tapi kalau aaa rangit sien pet... aaa macam bihis meng sien, maksud ne andu sien ra ujan.

Turang turang jawa tayung aku memang silalu nanen anih pasal ne sanik. Ne selalu cerita neg ami adep ne neg sikulah minan darud jalan neg darud nak ngilimpas sungi, ne ngilimpas ahi macam jaran ne sebab ngamin ne meng da puan kita, kita lagi anyap muto, anyap mutosikal. Jadi, cara da tinan bala ne neg tempat da beken sien mah bala ne perlu panu kajak. Dah lah ngamin ne ngan anyap bala slipar ne anih semua jadi bala ne jalan kajak minak aaa kaki ayam saja. So, bala ne ti, mene-mene cerita, cerita bala sien sangat menginspirasikan.

Ok uhh cara amuk ra ngundah appointment dengan dokter, first ne, biasa ne akuk akan ngagau nombor telefon klinik atau pun hospital da ku ra ngajung en. Pajin kuk ngundah appointment. Wang ne pidaan uhh amuk buleh ngundah appointment, duah talian, aaa akuk akan ngundah appointment duah talian. Ne sien akan nyiken, uhh wang manih amu' ira gati'? And then amu nyiken ne tayu, pukul kuduh dengan andu buran ti' buleh kah kuk ngundah appointment? Wang nurse en manang, deresai manang buleh, uhh pajin muk teruskan appointment en uhh. Masu nurse la biasa ne.

Banca binatang da Mende da ramin ato da biasa da kudip dak komuniti ami sien mah panga'k, dangan adeh da 1 kawasan siti ne memang emm menjual. Ne nyua panga'k sien. Ne berbisnes dangan panga'k sien. Selain adeh nyua panga'k mudip ne adeh nyua panga'k dak meh dog frozen, da babbi, ne lagi adeh nyua panga'k da meh ready dog tanek dangan panga'k sien mene paguh sabab komuniti ami memang suka maan panga'k . Selain sien bala ne pun adeh kudip siok, bibek. Mung bibek dangan siok ti ne akan laku lama musim perayaan terutama ne.

Sanda pitayun kuk dadeg mamba, bala amang ayang kuk, bala adik biradik kuk, bala dingan kuk biasa ne kuk pidaan bala ne. Kiyu' nyaga adup, bak napuh napuh. Bak pisayak sanda ne'uh bekun. Muh sien, simayang slalu. Bak manteg simayang. Moh sien, bak kambut maan. Wang aduh anih anih, pidaan. En en lah.

Kerja rumah de tian ekuk de menek susah wang ekuk ngundah ne, sien mah matematik ekuk rasa uhh semua inya de ti memang ne akan nyenda matematik sien, keyuh kerja rumah de paling susah dog tundah, kalau, kalau adep nyiken andu emang edep pun, andu emang edep kadang-kadang irak ne menang edep bala ne kaik puan mungnih irak ngundah keyuh sien ngin, anih de belajar kitak itik ne dengan anih de belajar kitak, bala ne tayek ne kaik samah, so ekuk rasa sien lah kerja rumah de paling susah bagi kuk selama ekuk uhh sekulah.

Simene ne teknologi ti adeh keburukan dangan adeh da biek adeh da paguh ne uhh da paguh ne. Ne nyanangkan urusan amu wang mu ra gapih gapih ka contoh ne amu ra uhh neg pasar da mu nyap kala gain buleh mu magau da jani'k da peta da map gagau mu tampat da ra najung mu en ne buleh nyugon. Buleh mugon jani'k mugon jaran ne neg amu. Tapi da biek ne wang amu uhh silalu main teknologi ti meng telephone ba sampai mu lupa anih da patut mu ngundah ne sipatut ne amu susunlah masa untuk ngunah jadual en. Wang anih main main telephone. Wang mu maring kiraja ato pun maring sikulah masa en mu buleh main telephone ba mu memerlukan telephone seen baru mu minan ne

Enih pikir aku masa pasal suwek dak suka ihong ihong dengan singkadep. Dak pikir aku ini saja dak abih pikir ku menih ande dengan amang ne sanggup ngundah suwek sien, sedangkn suwek sien mesu pingundah bala ne mesu suwek t lambang suka samah suka panadep ne. Pak menih bala sien sanggup tegan suwek sien dak remin dengan bala ne luah untuk megau enjoy bala ne. Meng megau piripu aseng bala ne, sedangkn bala ne puan suwek sien adeh dak dunia t disebabkan pingundah bala ne ngemin ne untuk ne pitengah rasa cinta bala ne.

Cuaca da ati paras, paguh, birangin siru.

Inya da paling timagah da negara ami sien mah adep uhh perdana menteri ami sien mah YB Annuar Ibrahim, ne inya da paling magah da negara ami ngin ne mageh duweh jawatan sien mah perdana menteri dengen menteri kewangan. Ne ngamin ne adeh crita da uhh kisah pait da kuan inya da pimudip ne tapi itin ne ne berjaya pitanggah adep ne buleh melakukan semua ne neg semua bateh inya, dengan itin ne ne pitanggah adep ne dapet uhh mageh negara dengan ne memimpin negara kita.

Doc doc document da biasa dog taban mamba dep panu gati gaih sien mah IC adep, surat biranak dangan surat klinik. Kan adep gati gaih adep mesti ngaban uhh IC adep. Ngin ne IC sien mah ne lambang identity adep. Asih adep ti simene ne. Jadi, kalau adep ra gapih gapih adep mesti ngaban IC, surat biranak ngin adep tirawe, adeh kayuh da Jadi terhadap adep. Kita buleh, kita buleh tubek IC sien bala da napud kita sien ne buleh tubek IC sien untuk ne impuan asih inya da mandam meng ti.

Pimaan da paguh contoh ne meng sungkoi pane meng carrot bayam kangkong...pas en aba kamet nyihep umon...umon...umon asak...umon asak en ngan ne kaii buleh manteg...amu perlu nyihep ne dalam duweh liter indi andu.

Cara da ngancak bala anak skulah paguh dengan bala dingan ne sien mah aba sesekali ne ngakel dingan ne, aba ne ngunah kayuh biek da dingan ne, aba ne ngunah crita da biek neg dingan ne, ne mesti paguh dengan semua inya ngin kan ne ngunah kayuh da biek dengan dingan ne, inya beken pun akan piki bateh tebek ne. Jadi, iti aaa ne peranan kepada ibu bapa bala ande amang, ande amang spatut ne ngajar kayuh da paguh neg anak supaya ne kaik ngunah kayuh da biek da skulah.

Masa aku icek, aku silalu birangen ra jadi misi, aku mene mene suka dangan aku ira jadi misi ngin da abih mamba ami adeh ahi de merui misi tangah ne da marui drisa da kuan ami. Drisa ti meh uhh MA da kuan ami medical assistant da kuan ami. Lepas en adeh da doctor kuan mamba ami kuduh kuduh urang bejek ku ne Jadi pharmacist jadi wang aku tubek bala ne aku masang niat da aseng ku ra marui nurse lagih.

Cara...,[uhh] bala ratus...[uhh] uhh bala ne nuuh de kampung, mung mayar jinik bil umon, bil telefon, bil..tanak, bil enih-nih, enih-nih bil lah, bala ne deg post opis, uhh eku de kampung tebedu, opis de tebedu lah bala ne mayar simua bil en. Pas en, celebriti dek paling ku suka.., jinik, Mira Filzah, walaupun ne kireng tapi ne timengen, cara ne bilakon, pas sien, ne lemah lembut.., sedek.., kaik ne..kaik ne ujong.., ne peramah.

Teknologi t mene ne ne mene nyenang pimudip dak sikulah t. Sabab kalau contoh ne mung dep ira megau enih maksud keyuh siti enih maksud keyuh siti adep boleh terus naip ne dak laptop ataupun telefon ataupun teknologi dak adeh untuk megau enih maksud keyuh sien dengan ni puan mung enih rupa keyuh sien sabab adeh sesetengah inya dak ne kai puan mung enih uhh mung anih idup keyuh sien mung nih ulah keyuh sien mung nih keyuh t dok tinan dengan mung nih keyuh iti pimudip ne dak dunia nyata.

Kayuh da narap kuk, uhh pasal bala anak anak kuk, deg masa depan, ku harap ne, ne jadi anak da paguh, da irak kidingah sanda amang ayang. Da hormat amang ayang ne. Mbuh sien kai uhh kai ne ngajah inya da bi'ek biek, ngundah kayuh da kai patut.

Cara bayar keyuh dak negara ami dak birubah masa sewa t sien mah iti ne ihong mesu bala inya dak iti ne terutama ne bala anak kinya madi andu ne lebih suka minan cara pimayar uhh scan QR code. Sabab uhh inya iti ne, ne lebih milih ngeban telefon saja geti geih sien mah adeh abih abih semua in. So bala ne boleh transfer mung sien saja, jadi iti ne kurang inya dak mayar minan cash.

Tanggung jawab bala inya da dog pilih da' komuniti adup ne. Conto ne nya nyaga la. uhh Nyaga keharmonian kampung supaya kampung kaik, supaya kampung teratur, kaik bidaruh. Pas sen, kaik ne biparang.

Anih da pikir ku pasal AI ti, AI ti nuh mene aaa nulung inya da mung cunto nuh ami da kaii panai bisanda rimputih, ami buleh refer dengan google translate dengan da google translate sien nuh adeh mung anih cara nuh nyabut kayuh sien, dengan melalui AI ti ami dapat bilajar mung anih rak nyabut kayuh sien dengan ami dapat puan anih rati kayuh sien, kaii lah ami nyanda kayuh sien sibarang saja so nuh kade akan mengelirukan ahi inya.

Mung enih emu belajar sindak, de tinan emu ngudung en, bla sindak de tinan eku, biasa ne, mesu ku mayan, ku bidayeh. Pandai lah ku nyindak bidayeh mesu mayan mang ayan ku ngajar eku sindak bidayeh, sebab en ku pandai sindak bidayeh and than, tinan ku ngudung, uhh explain dengan bala ratus.

Biranang meng anih anih da meng anih bala ne ngawal pernafasan bala ne lagipun kita puan taruh meter sien juho jadi sepanjang taruh meter sien aku kadang kadang aku kaik tubek adeh ka kaik ne ngakat baak ne. Aku tefike kaik ka umon en meret da abih undung ne. Kaik ka ne perlu bernafas meng ne ngumit oksigen oksigen untuk ne bernafas meh sien ne meret abih umo untuk ne biranang neg jawi lagi.

Kayuh da ngancak aku stress da kerja eee kaik lah stress, cuma yalah ku kerja customer service biasa lah napud bala guest, adeh da kaik paham, adeh da perlu dep explain kiye kiye supaya ne paham. Kadang kadang adeh da guest da kaik puan rati sanda, kaik ne aaa ngajah policy hotel, pas en bilajer en ku stress bilajer biasa lah adep ti skulah [hurm] wang cikgu ngancak ngundah ... ngundah kerja sikulah, dep kaik ngundah ne dep ahi kerja skulah en da bada ku stress kaik sade masa ra ngunah kerja skulah ku en. Pas en hobi ne ku stress bada hobi ku, sebab ne ku suka dengan hobi da tunah ku, contoh ne ku suka kidingah lagu, tebek drama, pas en eee panu panu, jalan jalan neg paser kah neg pantai kah neg sung, neg tarun pun adeh neg janik pun adeh da tepen.

Pasal telephone ti wang meh nyusah inya mikir inya minan ne Wang mu nyap line kaik lah dapat mu minan ne. En da lah susah mikir line adeh battery buleh mu minan ne sanang alai telephone ti adeh lagi de neeh lagih ku minan ne.

Inya da patut siken ku kan aku adeh uhh manam ti biasa ne aku nyiken neg ande ku sabab dalam pimikir kita ande kita puan simua anih...anih pimanam da pimudip kita... jdi wang aku rasa tibuk aku kaii birapa sihat aku nyiken ande ku taye...kan ande ku manang iti anih simua...kan ne kaii ne dapat uhh kenal pasti anih kanam ku ami akan neg klinik la refer dangan doktor.

Cerita inyap book ku rasa cerita deh anak kinya dek paling anak kinya dak kampung aku dak tebedu bala ne suka bersukan mung main ball ngin amang ku main ball, ngeban bala ne main ball panu-panu ndek Kampung Bunan, ndek Kampung Tebakang, ndek Kampung Pichin, main ball lah. So deh pertandingan ain.

Loan dak icek-icek dapat nulung bala dayung muka business ne, ne buleh jadi modal jaji dedek ami dak dayung mung contoh ne kan aku ira business ngundah brownies, aku perlukan modal dalam taruh ribu mung sien untuk ku mirih oven nan ku nyehu brownies ku lepas en mixer nan ku ngeruk brownies ku dengan tempat tray nan ku kudo brownies ku.

Teknologi da silalu ku minan ne...meng bala...telefon ku minan ne dadeg kerja ku dadeg sikulah ku pas en meng laptop ku silalu minan ne yu ngunah bala dokumen bala file ka PowerPoint...meng en mah.

Kan aku dog jugon piluang nan ku ngundah kayuh da bauh aku akan aku akan bilajar berenang ngin aku mene mene suka neg umon tapi aku jenis inya da kaik panai berenang jadi aku ira bilajar meng anih biranang. Aku silalu aku silalu jealous tubek inya da panai biranang ngin abih aseng aku meng anih bala sien dapat berenang kaik umon meret da abih kaping ne kaik meret abih kukok ne. Meng kita puan kan ne umon sien meret abih kukok kita, kita akan rasa mandam meng sien lagih dangan undung.

Edep perlu kepok tengan sebab, ya lah edep kan megeh keyuh de dekes-dekes uhh megeh keyuh de napeh-napeh meda en, meda en dep ne perlu kepok tengan, sebayuh maan, sebayuh nyihup ka menih ka, uhh rimpas mu, luah mesu jamban ka, mu mesti kepok tengan, sebab tempat-tempat de mung en ehi bakteria ne.

Cuaca anu ti, brupagi ijen ne peres eh brupagi bru bru bru brupagi ijen ne anu ujen, lepas sien rimpas narang anu ti ne macam pete saja, tapi ne kaik ujan cuma ne pete meng sien saja. Jadi kemungkinan untuk anu ujan matik adeh anten ne ti .

Homework de uhh de ku tik, kuk ngingat ne, homework prinsip perakaunan, perakaunan wong masa ku form rimeh, masa en sebab ku ayo ngancak ne, kan ku ngundah buku, sorry, pinyata kewangan, ngancak ne samah, ngancak ne stable, en, en de bedak kuk stress ku ngundah ne, pas sien susah ngundah ne, kuk ngencak dingan eku nulung kuk ngundah ne.

Senda pitayen dak ira ku nyugon ndek dingan ku dak juho mesu remin dengan ne nitih ramin ne, aku ira nyenda kiye mah nyaga bala kinde da apih apih pun kinden ngendai walaupun kinden juho mesu mamba kinden kinden masih nyaga adeh kinden, dengan aba ngundah keyuh da biek tiyan mah jasa ande amang kita da mbeh nyugon piluang kita bilajar juho kerja juho dengan eba ngundah keyuh dak buleh enkeyak mamba kita, kita mesti ngingat mamba kita dak kampung mung enih kan kita ngundah keyuh dak biek mamba kita akan dok tanang biek dengan inya dak kampung akan nyenda biek pasal mamba kita.

Iklan da tampat ati kan ami ngandai da sarawak tempat ti biasa ne paras kadang kadang ujan kadang kadang rendem siru biasa ne lambat anu siru lah. Pak siru en kaik la ne siru bina adeh anu lagih siru da mene mene paras.

Cara ku ngancak entek ku uhh nyangen ku ra kidingah lagu pas en ku telifon bala ande ku bala ayang ku cirita anih da berlaku andu en pas en, ku tubek drama, pas en ku tubek Instagram.

Cuaca da birubah ati...anih da pikir aku pasal cuaca da birubah...cuaca da...cuaca biasa ne birubah ne ngajah musim tapi itin ne da Sarawak ti cuaca ne mbuh kaii ngaya da tayen...meng tayen ne kalau hujung sawa ne sipatut ne musim ujan tapi itin ne ne bauh pangan sawa... sipatut itin ne ami mengalami musim paras tapi itin ne andu malar ujan da ati...jadi faktor punca kayuh ti berlaku sien mbuh disebabkan iklim dangan perubahan angun monsoon.

Perintah da ati adeh lagih ngunah program kebajikan meng program mugon bala abok neg bala da puruh bala padoi lada pak lada ti en meh nyap raga ne, neeh da kampung ti puruh sawit uhh dangan padoi. Padoi ti kaiklah bala ne nyua ne bala ne ye puruh ne neg naan adep alai.

Da pikir akuk pasal pirasa skulah, anak anak sien mah. Bala, anih soalan da siken ne iti ne menu menu, ne menu menu mencabar pimikir anak adup. Ngin adup da tuuh pun kadang kadang kaik dapat nyaut ne mung anih. Apa lagik bala de pajin sikulah, pajin rak bilajar. Dengan kitak pun sedia maklum, bala ne ngumit masa umtuk bala ne mpu'an dengan blajar anih kayuh si'en.

Servis da paling biguna da komuniti ami, servis ermm moto da kampung ami adeh jani adeh bas, bas en aaa buleh lah bala ratus da kampung minan nuh nug pasar serian, bibirih kayuh adeh lagih bala da anyap moto buleh numpang dingan nuh numpang van da kampung.

Cara ku nambah duit, nambah kredit atau bayar telephone aku, aku itin ne kerja aku Masih berusaha kerja ngumpul duit ku. Ku ra mirih asset ku, aku ra nulung mamba ku da ramin, da kampung aku mene juho kerja. Ngin aku puan mamba ku jenis da kaik brapa biduit jadi aku uhh tekad mene mene ku masang abih aseng ku. Aku ira nulung mamba aku Jadi aku itin masih mengumpul duit untuk nulung mamba aku.

Masa ku lagi icek ku ra jadi, masa ku lagi icek cita cita ku ku ra jadi cikgu, cikgu sukan. Ku ra ngajar bala anak inya bisukan pak sien. cita cita ku jadi polis uhh ku ra en mugon kerjasama dangan masyarakat setempat.

Pingarap akuk dadeg masa iju' aku ngarap inya da dunya tik kai' palik-palik ngin kan ne ahi kes da inya biragan, inya kabus. Sebab ulah misiya da pelik-pelik sien, jadi akuk ngarap madi andu itik ne lebih berfikiran terbuka dengan aba kulob minak ngin itik ne dunya moh maju dengan dunya moh bitukar. Jaji pimikir kitak misti bitukar lagi.

"Cara inya da ngundi da negara ami bala ne akan adeh ngundah Indi tarikh dangan Indi tarikh da semua tampat. Bala ne akan nyedia senarai ganan da buleh mengundi dangan undian sien dog tunah mina adep ngilukis ""X"" da parti apih adep ira pas en beret da abih kutak da meh sidia bala inya da bitugas ain."

uhh Main alat musik, uhh nyap kuk main alat musik. Bikuk ku main alat musik. Ku pandai bilagu ngan bitandak lai. <noise>

Binatang da paling bahas da nehun tampat amik, akuk buleh nyanda ne sien mah laba. Laba tik ne aduh da sintok tarun. Jadi, laba tik menu menu bahas. Apa lagi kalau ne moh tuuh. Ne akan dengan bubut ne lagi', dengan taring ne. Dengan gumis ne. Dengan gagap ne lagi'. Ulah ne sien, dah la tibu ne bahas. Lepas sien, tibu, jawi ne kai bi'ek da kuwan ami, aduh gugut ne. Jadi ne menu menu seram bagi akuk. Dengan sien mah binatang da bahas da nehun tempat amik. Bala inya tuuh memang slalu nce'un ne lamak bala ne aji bingaru'.

Aa..banca bungak da mbuh ku tubuk ne, bunya raya, slalu. Sebab kuk slalu penu keja, masu tempat, tempat hostel ngan tempat kerja. Jadi bungak raya da bingih jaran en.

Movie da paling kuk suka, movie Avengers ngin ne uhh ne manih ya. Ne beperang, pas en ne action. Kuk suka movie da mun en la. And then kuk suka bala hero da crita movie en. Mung Captain America, ne handsome. Dah lah ne kuat.

Kan aku ira bilajar skill aku ira bilajar pasal engineering. Sabab, lama karen anyap, lama karen rasah, lama adeh sot da remin. At least aku adeh pimpuan tentang meng anih ku ra ngatur kayuh sien dangan kiye kayuh sien supaya supaya aku dapat nulung mamba aku dangan kaik nyusah simua inya da bangih bangih aku meng sien lah.

Cara pinuuh ngajar bala anak inya da masyarakat ami uhh kalau bala ne, kalau ami' aduh rami, ami' kan biasa ne ngundah indik tarian batan asal. Jadi, inya da kampung ami' lebih suka ne milih inya da bujang dengan taap bauh untuk ngundah persembahan sien. Bala ne akan ngajar ami' dalam masa indi andu dengan bilangi kah, nagajat kah, main buru'k kah. Bala ne akan ngajar ami dalam indi andu. Lepas sien amik akan bilajar adup adup, pan adup ami untuk ami' ngigat mung anih rentak atau pun step persembahan sien.

Cirita adup da suka aku da kampung aku mung adup mung bigawai, bala nuh suka ermm bikumpul samah-samah gotong royong lepas en nyara adup nyara mung bala nuh akan nanuk bala kayuh naan masu ramin taban nuh nuh dewan, and lepas en bala nuh maan samah-samah lah. Sibayuh maan en ami simayang taye aduh pengulu simayang da ngulu simayang, sen pajin ami maan, rimpas maan ami bigawai bijoget adeh lah aktiviti da tunah bala nuh.

Adeh sikulah ami de nyokong bahasa da beken. Contoh ne negara ami ti, da sikulah rendah meng adeh bahasa arab ngan bahasa iban. uhh wang sikulah rendah ti bala ne adeh bilajar bahasa iban. Adeh buku teks bahasa iban. uhh aku sempat bilajar bahasa arab seh. Bahasa iban kaik ku sampat sebab meret sikulah menengah. Bahasa iban dadeg sikulah rendah ti dadeg anak inya icek masu uhh pra uhh masu tahun satu pas en sampai la tahun, tahun enam

Anih pikir aku pasal minan online banking ti, online banking ti ne memudahkan lagi pimudip ami. Sebab Itin ne kita mene-mene tirawu rak maguh duit ahi sebab mungkin puan kes rompak ati aih, apalagi bala dayung memang mung da puan dayung ti ne jenis nya da lembut jadi sangat-sangat ne risiko ne ahi kalau bala ne ngaban duit ne dalam amount da ahi kalau bala ne ngaban taruh ribu contoh ne. Jadi kalau bala ne ti ngaban taruh ribu ngin incase risiko bala ne untuk dirompak sangat tinggi dengan Bala ne kaii kanan ira ngilawan bala sien.